Ny firenena fantatro indray an, a ezahako atao milahatra ilay izy. <hesitation> Alzeria, Azerbaijana, Ongola, Belzika, Brukselina, <hesitation> Kanada, Shina, Danemarika, <hesitation> Espana, Estonia, Fransa, Finlandy, Gana, Ginea, H Hongria, I <hesitation> Irlande, J Japon, K Kenia, L <hesitation> La Reunion, M Madagasikara, Mozambika, Maldiva, N Novela Zelande, O Oseania, P Portogala, Peroa, Polonia